باش تعمل مثلجات بنينو وصحي فالدار. خوذ <hesitation> غلة فرشكة وبنينة خوذ بنان شوية فرولة أغسلهم مليح، ومن بعد حطهم في <hesitation> الخلاط باش نرحيوهم، ونحطو معاهم <hesitation> شوية سكر، ونشريو <hesitation> كريم طازج سائل ونصبو معاهم دبوزة كريمة سائلة ونرحيوهم مليح مليح مليح مليح للي ولاو <hesitation> جرين بلقدا ونحطوهم في حكة ونخليهوم في الثلاجة ستة سبعة سوايع ومن بعد نجبدو بالشفاء.